لانيمال لكبير لي شفته في حياتي هو الجمل, شفته في الشط, بارسكو حنايا هنايا يجيبوه في الشط باش ناس تصور معاه